أنا نفضل الموسيقى العصريه علاش؟ <hesitation> خاطر تتماشى مع وقتنا هذا، وفيها تنوع يخليني نلقى حاجات <hesitation> تعجبني حسب المزاج، <hesitation> أما الموسيقى الكلاسيكيه عندها مكانتها وتقدر تخليك تهدا وتستمتع بألحان عريقه، ولكن كيما قلت مسبقا كل عصر و عصرو و كل زمان و زمانو.